<hesitation> rapisyek kokonu poipoiyet amuu, yemamii rapisyek emet, koma kiamisyei amakoi pa lagook sukul mokoi kipat imbaronik, makoi makoi kikolsa.